La kuro’ xen lajy, <hesitation> lajy boluu’ faa’rá’ jnáá’ e eráá’ lajy e ï’ e kieráá’ re faa’ra la’ lorá’ jnáá’ ju jmíi e erá’ ta jmí’ lɇ la ku my ‘mo jy my ‘mo my wÿ re fáá’ra la ku xen la jy, lajy tó’ ejö e jïï’ la ku xen tó jïï’ Tó’ chiino, tó’ mandarina tó’ tⱥⱥ fáa’rá’ kö’ jötu la ku xen iä Jii’ la ku xen my jïï, ejö ‘néé’ e jïï’ ejö ‘néé’ e dse dsáá náá’ jnáá’ ejïï re faa’ra jonɇ e ekieráá’ ki ki dse ty dsiráá’ kierá’ ekie dse bii jmⱥ jïï náá’ re fáá’ra e lɇ la’ la nɇ ‘néé’ köö dse dsaana jná e nɇ néé’ la jy boluu’ jö e kuii jná e jïï’.